<hesitation> sikat gigi tu banyak manfaat nyo untuk manusia, jadi sikat gigi ni seperti namo nyo untuk sikat gigi, nah jadi manusia tu kan orang- orang tu kito makan itu pasti kito mengotori gigi yo kan, fungsi nyo sikat gigi tu untuk membersihkan yang di ado dalam mulut kito, gigi kito, nah kareno manusia tu makan tu cuman lewat mulut tu lah yo kan, jadi gigi yang terawat itu menjadi salah satu faktor yang penting lah untuk kenyamanan kito mau makan egalo macam, kalau misal nyo gigi kito dak terawatt, dak rajin gosok gigi, dak rajin ngerawat gigi, kito makan sakit gigi dak nyaman pulo kan kito makan, nak makan enak contoh nyo nak makan ini itu, kalau gigi sakit pasti dak selero kito makan, mesti dak nyamn kito makan nah itu salah satu manfaat nyo sikat gigi tu menjaga, merawat, yo kan gigi kito supaya bersih, gigi kito supayo sehat, gigi kito supayo <hesitation> terawatt, banyak lah manfaat nyo bagi manusio, manusio butuh lah orang- orang butuh apo namo nyo sikat gigi tu untuk <hesitation> merawat gigi nyo kareno yang sayo sampaikan tadi kalau gigi dak terawatt, kalau gigi jelek yo kan malu pula di tengok orang kan, yo kalau apo- apo orang pasti nengok, wai gigi nyo dak terawat kotor segalo macam, salah satu orang nilai kan nyo kan wai orang ni dak rajin sikat gigi segalo macam nah itu lah fungski sikat gigi tu, penting lah.